anin <hesitation> mallan pochi inamma lafa fud pochi sunpochi sun inamat dabe malan lafa fudet pochi sun won dursa taan ite ili an abba pochi suni hubbeno borbad won dursa pochi sun bukkisaabukkise rawwode abbaa pochi suni yaani pochi suni borbadaa ak aidiafa ilale bukkise ama any yani won barrua yoyoye pengine ta maka isa kabd tan borbade malan maka kan hubeddet malkan yaani maka sunnin borbadaa akii bare miskitiafa kanisafa ama bare viongozi yoyotea borbadin edanii